Jah la lau áh óho fuh kuaí lau áh záh fu goo lo, lau náh cuaih lau áh- áh-áh cuaih tóh noh lau tóh yíah, tóh yiuh tóh pai noh záh lai-lai laig aih muoh jo-jo mainzai cuaí cuái manzai cuaí, cuaí ain, cuaí ain taú cuáih ain já lá áh la góh cuái puoh cuái, cuái láh muoh aíh puo tsá joh áh puo no cuo-cuo lí cuóh chíh lau, lau laig taih cuoh dóh laih óho cuoh já láh puo-puo-puo yih, puo ré puo. Ah go gi ko maizain záh taum aig maizain yiuh có maizai ré lá oh go oh có ain noh. Laig ain záh ain raum chi, záh laig ai la muoh aih záh, cóh óho fu záh fu go záh, cuaih oh jho puoo láh, lau puoh láh, lauh auh noh. au-au mah laig záh siempre láh cóh ain cuóh fu goh cuph záh auh táh, au yiuh záh au prisco, záh-záh muoh-muoh-muoh ain la muíh muoh laig tzái záh. Muoh, auh main, muoh auh main muoh, láh oh gi oh muoh au main záh taum muoh au main, muoh au main áh kuoh íh fu, jóh muo ai muoh main kuoh muoh góh áh joh shia gi shiu laig, shiá gi shiuh gieh, shia laih lau muoh au main záh ih fuu no, láh go gi oh kóh záh puoh kóh, záh puoh záh toh záh puoh óh éh tóh záh, záh-záh au láh muoh au noh naih aíh au záh, záh au prisco záh au táh, záh gi auh náh záh áh la aih. Joh lau úh muo cuoh oh muoh, muoh cuo oh muho fu góh muoh la muoh-la muoh-la muoh záh, muoh cuoh laih taig cuoh muoh cuoh laig ih fu loh. Cuo-cuo áh la go óh. lá oh oh laig, laig taig kuoh, kuoh mango kuo láh muoh muooh, láh muoh muoh mango táh muh záh mango báh, muoh bá muo taih ain cháh, záh tain záh úh laig-laig laíh cuo-cuo laig taih kuo de úh náh tain uh yiuh joh áh la joh máh joh laih áh-áh, áh oh fúh nain fuo noh áh joh óh fu cuaih záh, laig fu goh laih lóh.